Es como je animalta'p wijtyajpapä nä'ojmä, jete ijtu de distinto animal ijtyaju jenä' es como je punu' pescado, je ejsi' puro nä'ojmä wijtyajpa, y est itke' je soki kä'spaptä jete tambien igual nä'ojmä ijtyajpa, es como je patu tambien syunyajpa'p nä' por que je patu' sin nä' ka'yajpa, jiko' je patu sunyi tzinhyajpa jete jenä ij, itke' animal ntatä nkä'syajpapä, jenä ijtu je sapo jete tambien puro nä', <hesitation> jiko'me cuando tejnämpa y este janu'sy wejyajpa, jiko hay vece rejodetzäjkyajpatä que cuandodä wanpa, aj mij nä wyanu näm minu tuj saposyem wyanpa, jiko jejtzye jete distinto pero ijtu animal nkä'spaptä', ijtu tambien kä'spaptä', este nn- repetitzäkpa't que je punu' jete nä'oj ijtyajpa jete nkä'spatä, je ejsi igual, jete nkä'spatä, y je soki' matä mpiwi' tambien nkä'spatä, jete nkä'spaptä, tityä ntatä nkä'spapä je sapo, jete si ntatä nkä'spa, jiko' jete puro nä'ojmä ijtyajpa, nä nä'pänta'mete, jenyanhkä.